Cero, cwii, we, ndyee, ñequiee, ꞌom, yom, ntquieeꞌ, ñeeⁿ, ñjeeⁿ, qui, quinchoꞌcwii, quinchoꞌwe, quinchoꞌndyee, quinchoꞌ ntquiee, nquinꞌoom, nquinꞌoomncho cwii, nquinꞌoomncho we, nquinꞌoomncho ndyee, nquinꞌoomncho ntquiee, ntquiuu, ntquiuuncho cwii, ntquiuuncho we, ntquiuuncho ndyee, ntquiuuncho ntquiee, ntquiuuncho ꞌom, ntquiuuncho yom, ntquiuuncho ntquieeꞌ, ntquiuuncho ñeeⁿ, ntquiuuncho ñjeeⁿ, ntquiuunchonqui, ntquiuunchonquincho cwii, ntquiuunchonquincho we, ntquiuunchonquincho ndyee, ntquiuunchonquincho ntquiee, ntquiuunchonquincho ꞌom, ntquiuunchonquincho yom, ntquiuunchonquincho ntquieeꞌ, ntquiuunchonquincho ñeeⁿ, ntquiuunchonquincho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿ, wenꞌaaⁿncho cwii, wenꞌaaⁿncho we, wenꞌaaⁿncho ndyee. Wenꞌaaⁿncho ntquiee, wenꞌaaⁿncho ꞌom, wenꞌaaⁿncho yom, wenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonqui, wenꞌaaⁿnchonquincho cwii, wenꞌaaⁿnchonquincho we, wenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquiee, wenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, wenꞌaaⁿnchonquincho yom, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho cwii, ndyeenꞌaaⁿncho we, ndyeenꞌaaⁿncho ndyee, ndyeenꞌaaⁿncho ntquiee, ndyeenꞌaaⁿncho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿncho yom, ndyeenꞌaaⁿncho tquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿncho ñeeⁿ ndyeenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho we, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ntquiee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho yom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, Ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ntquieenꞌaaⁿ, ntquieenꞌaaⁿncho cwii, ntquieenꞌaaⁿncho we, ntquieenꞌaaⁿncho ndyee, ntquieenꞌaaⁿncho ntquiee, ntquieenꞌaaⁿncho ꞌom, ntquieenꞌaaⁿncho yom, ntquieenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ntquieenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ntquieenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ñequieenꞌaaⁿnchonqui, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho we, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñequiee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom.